Pus kiau nip tsjau lantaiñ biu alacran porque ya santa ganu ya daguik majau kaueu y mjau siy nkjande pero mje pak kuaju kiñuu y es que mag ma gamik ntos antes de magamik mejor nda latu para ke ya mejor ninep y kjuende biu nak nip lantaiñ es biu gatsje porque cuando nda ama magame pus ya mas nda mang natu y pus mejor me y luego nda tiene ke ama gaat nda la remedio pa ni natu porque ni biu ki gtsje nda ljuu ltu cuando lme cuando lantsuul y pus mjau kaueu kiau nanu kjuende nda ki nyiuk kjuende porque nibiu datsul nda gutsje y pus ya nomas nip danjajañ y juay gatu njau kaueu biu y luego mjau lame veneno y ni biu gutsje y poreso mejor nip lantañ y pus mjau siy ti gutsje mje lo que lankiji u lanau ru xiñkiudat njuadat. Ast ru mismo gutsjedat pero xiaundat u mas kiyat laji lanaundat porque nibiu gutsje mjau siy y luego njuande nip lantañ porque kiua njiy biu katus bu lajañ y pus nda nip lajuu kuiji y mejor es nda cuando lankiji nda gutsje mejor latu porque mjau siy biu gutsje laui y njuande biu bi nip lantañ mja nandat ru ki kjiuadat de rudat mjau ki daabat y pus u nep laiajanp mje lanandat si ast nda lantsul y ya kun nibiu laju latu njuande ru ki mbiayat latudat kuandu tsulat y juande biu alacran mjau siy kuandu tsul nda nmay xiaung u nda nmes juande muu njuande dimiut lae njuande bu njuande mjau kaueu si nda laju latu.